Kulinikikinyama iki- ikikwito kusivi nyungu kina harufu mbivi mbivi ikyo, yaani wato ugwakenda ata ikakenda ukutale tu uiarufu upulika. Yaaani kinunga kinunga uwebiibidi uhama ata inzira, wakende jirani tu, uduada tu ukuduada, hasa hasa ata kikavule, kikavula apo poibidi uame atainzira kabisa, unyirakya kabisa. <hesitation>